Pues nare danuunu este quei-queity zlua dia gien nú gan givany nú cun ra cos, cun ra vel geby nú thega val, tegha ra celular gy thega ra, esque cun niipa ni na´re, cun val pa gy ni ginii lonu caloo chónu’a queitynú gien nú gan zëga zy givannu zëni zlua ná, purzy val pa gini nap ni que giziniin, nii pa ni gun, xilá ni th celular’a lopa gini gickan te chi gackan gackbee nú xi hor gy xi vel na th trabajo za rzacku ra miny zcuel náre’a nqueity, queity ru gackan gebiuzin vál gy na va, siempre cun locelular gy ni gidica ra- r ataree xthen ravira, purte dis lo’gy ni quil’nu ra, quil nú ra xini’a chi ni queity zlua dia gienu gan gibáni nú sin val gy sin mulin sin que cun ga vál zané mulin’a queity nú gien nú gan gickuanu gindánú cob lo gétz, chi napnu que mulin gap a ni rionen chic un curien ni run ni gus’a, chi napnu que nii ni chonu molin chónu te chi gackan gicka get gidaw nú’a, vel zëga queity zlua dia gibaninú.